Nú gýag gëtxáh, gýag bép, gýag buy, gýag zé’garnad, gýag mizpr, gýag pín, gýag gëdy, gýag flor de zajo, gýag bnwé, gýag btútx.